يوم <hesitation> زرت القاهرة عاصمة مصر ولفيت فيها وعديت الأهرامات وعديت لل- للقلعة، وعديت لحديقة الحيوانات، وكان جو سمح بكل وعديت للملاهي.